Comiden ara arangar tiliam para mote famil ikots miton anti qui mer mantec de sous joou mas paciens comid cuejan mi comida peran tiliom aranguiam miyac ti ker mi mantec por najgallegalletiguey animal ye mot ti miti shielo mat pos mas nashi shaumen mi mantek aguey por arangarat mitok comid moy miyan moton tieldikii mi mantec souguer joou nashishis comida mayj aney aceite anak natiel tienda es solo mas cielo alok sabor porque gumatok ñin ñin anok tikeyj ma matosh de me mantecsous masa comid najñe comide atokey moda ajlok tield miacambay cuos cues a micomida perans ticueys tapado cueya mi mantecsous solamente cueje de nangu aguey masou aceite per nañej comida nañej moran no miran mi miñiom pans ikots tiene que miyante quie mi mantecsous jou nashisa mau najñe mi mi miñions pans porque clarik clamijiar cuejmi iak ial palma aguemisuj.